<audio distortion> sa sira vongany? Vô gny fampesana sira vovony aloha nô nô amy fandrahoa da tena misy fiavahany aloha. Gny vongany manko sarotsy potiky izy io da sarotsy levo. Da no tsy miala teo igny tsy potiky koa tsy miparitaky amy gny sakafo igny de mbo minday sira bebe kokoa agnatin'ny gn'ahandro igny ao ka mety tsy ho tian'ny gn'olo gny mihina anizay fa gny vovony kelikely, andrahona miaraky amin'igny izy de vita amin'igny, mivoaky le sira, tsy mijano.